जापान कि ज्वो संस्कृति चि, तेते ब्वोलदन बहुत आकर्षक संस्कृति और बहुआयामी। यो त ज्वो चि हजारों साल पुरणि परंपराओं से भर्यीं चि या संस्कृति। एर दुसरी ओर यो भी चि कि यख एक यमण्ये समाज चि, ज्वो लगातार तेजी से बदलाव व्होंणूं जे समाज मां। मतलब यीं भागदौड़ भर्यीं दुन्या मां, ये बदलता फैशन और जब सब तकनीकि विकास व्होणूं चि सब जगा। त चीन का लोग ज्वो छिन, सि अपणिं स्संकृति के साथ साथ यीं तेज दुनिया मां, आधुनिक दुनिया मां साथ साथ छिन कदम से कदम मिलै ते चल्लां।